E biasoe binatang yang aktif di malam hari tu kelelawar kan kelelawar kan biaso e malam tu sibok tapi ye siang tido biasoe tu kan malam tu ye nyari mangsa e nyari makanan ontok ye makan cak tu kan biaso pulek kelelawar tu pacak masok kedalam ruma wang cak tu kan apelagi rumah wang tu banyak bolong bolong cak tu kan biaso e ye tu galak nian e ke dalam dalam uma wang tu terus ye tu kan biaso e kleho kalo malam tu nak nyari makan terus selain kelelawar tu ade pulek ulo ulo tu kan biaso e berkeliaran malam ahay kadang masok uma wang kadang tu kesawah kadang tu ke masok ke sumur biasoe ye tu kleho malam malam tu ade tujuan biaso e ka tujuan e tu cuman nak nyari makan cak tu kan teros selaen e tu pulek ade pulek musang musang tu biasoe kan kleho pas malam ye tu kan men malam tu e karne ye nak kleho malam tu kan nyari makan karne kan mongken men siang tu kan rami banyak banyak hewan hewan laen banyak cak tu kan mungkin ye dak galak e berebot rebot dengan binatang laen tu makek e ye kleho malam malam <hesitation> malam malam ye nyari makan cak tu kan